E hakkille an min kaa, aduna oo fuu hawrataa e gootel, walaa fuu no waɗtee. Sabi ɓiɓɓe aadama en Alla tagiiɓe seendiiɓe, ɓe mbaawaa hawrude e gootel abada. <laughs> <hesitation> Neɗɗo, fay hakkille muuɗun saatuuje miilotaako gootel. Neɗɗo <noise> saatuuje ana yedda fay hoore muuɗun. <laughs> Ndennon faa wiya yimɓe fuu kawrii e gootel ka, ɗun kaa ana tiiɗi.